चीनकि संस्कृति विश्वकि प्राचीन और विविध संस्कृतिन् मैसे एक हए, जौन हजारौँ वर्षकि इतिहासके समेटे हए । हिनाकि प्रमुख भाषा मन्दारिन हए पर अन्य क्षेत्रीय भाषा फिर प्रचलित हएँ । चिनियाँ खानु जैसेकि सिजुआनकि मसालेदार और कन्तोनिजकि हल्का खानु, विश्वभर लोकप्रिय हएँ । दार्शनिकतामे कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद और बौद्ध धर्मकि प्रभावसे संस्कृति समृद्ध बनात हएँ । पारिवारिक मूल्य हिनाकि समाजमे महत्वपूर्ण हए, जहाँ बुढ्ढाबुढीयाके सम्मान और परिवारकि एकता विशेष मानो जात हए । चित्रकला, क्यालिग्राफि और तमान् हस्तकला फिर चिनियाँ संस्कृतिके अनिवार्य हिस्सा हएँ, जो चीनकि समृद्धि और विविधताके दर्शात हएँ ।